Nder aadi yimɓe <hesitation> leydi Sinngapo, woni leydi laatiindi so haa a raara flmuuji Inndiya kam a waɗay ka nanki inɗe maari nden a yi'ay kadi a yi'ay e ndi holloyee. <hesitation> Miin kam tan ko waawnata yam e yimɓe woni ɗum no ɓe kaalirta ɗum ko ɓe mbi'etee Singlish <hesitation> ko hawtaande hakkunde ɗemngal Inngiliisiire e kadi ɗemgal maɓɓe ngal - e kadi leydi maɓɓe to ɓe njiiɓata hakkunde ɗemɗe maɓɓe e kadi ɗemngal Inngiliisi.